Nyaku yaai wina wi ai wo endo pe waktu kau waktu ku wina wi ai nyaku dimutu en kekanen wo endo tan memang kebiasaan ku nyaku sa wo endo wo tenga hari wo wengindo em padu tuunku saku sawo endo- sawo endo nyaku paki dutu kus tou wene tangka mi dua meta ma dutu yo- kami dua meta ma dutu em kepa nami sawo endo kanen nami y <hesitation> dona karengan dona karengan ti wean bumbu kemantes wo deda mut wo wean nae pe'en cakalang pe endon sa kuman ni tu sedap wo <hesitation> keseruni tu u dona kerangen ti'i ya seme wange dabu dabu dabu dabu ti wea nenge werisa wo kemantes wo pe'en nae pe'en roa dinu a tinutu apa tinutuan pe'ndon tu <noise> nyaku kine tu mulu empae em pe'en roa tutunan a ye rengisen <laughs> kaluar sokoro robo ma matudu a dong bacrita jadi pe'en roa ti rengisen Pe'ndon tu satu te temun toro makemu yo wo we wela kumerisa wo kemantes ni tu pa wadi wadi kria en dona karengan nitu pakenan mi nyaku wes tou wes we tou rinte nitu pakenan wo endo wes sa tenga hari em kabiasaan nami tenga hari ma kuman em pedanaan ho pedanaan nyae memang se tu'a ku dulu memang kepa nera makan empedana padanaan ti'i poo'po wo werisa wo wean <hesitation> dedanut wea wenean e dong munte ni tu bumbu na em pedaan ti wo wean lako anu cekalang odo sedap remae sa makan em pedanaan ti'i karena ni tu memang dae kwa ta los ma we ngalek ni tu poo'po aki uma wemai dedamut pee'n ma mu telesen wo sake mi wengindomu wengi um pedanaan ti po pasu mokan karena tou wene kadang kadang sala wengi wemdung mu sia sa si aki mange aki uma mo su e ya pasu mokan menanu yo pedaanan ti'i tan sa douna karengan ai toro pa pasu Dae ni tu mekasaman kangen won wo endo satu memang ai kabisan ya dobo moyo karna sa dona karengan ma amis kwa tu dae sedap satu pa kanen e wengindo jadi um pedanaan man ba siwon nami papasun satu wengindo mo ni tu - ni tyu- ni tu kio em pa pakenan nami sa kami mana nyaku tou wene wes se rinte karena kami katu kan memang petani jadi um ka um pakenan nami kurang penghasilan nami aki uma yo dae mateles nyaku kan ko petani jadi wisa penghasilan ni tu mekanen pe'ndon um penghasilan wedina toro kesimpang um kekanan um pakanen aki uma womai dae mateles pe'en mawatelesen wo un nasin un da wedina wedina ai aki uma womai na sarta makan um penghasilan ta aki uma ta sehat to kita sehat wo sa makan pe endon ta sehat sa kuman wo endo tenga hari wo wengindo jadi sa kita ma kuman wo endo tenga hari mo wengindo ta sehat Karna um pe ndon ta ana taan nyaku tumudu nyaku minae wi ai kimane nene kwa ta kalo so sibuk empakyang kinadu paantang mo kuman padahal kuman ti'i poko rumae wiana wakta pe endon ta sehat sa ta sehat se tou wene sehat se tou rinte sehat dae ai tobatta mo pengelet um- pengelet um empakya mapakyang wo ma pengelet doit ta sa tasaki saki man um saki saki kan tergantung me wean kita makan jo sa ta makan dae betul ta saki jadi um kesehatan ti tergantung membiang kita atur aturan emkanen um pakanen so wo samakan- samakan dae wo endo a douna karengan susut wo endo tengtu tentu ai pasedu seduyen pe endon um nawa um kubur tuan nawa tanya ai dae selalu a douna terang douna douna a douna karengan wo sa tenga hari mo pedanaan ai musti pasedu seduyen pa ha pa selang seling pe endon nawa ta nyai tetap sehat ni tu man tleh wateteduku wean kita pe endon ta sehat yo